Pernikahan yang ideal, ape apa ye yang cocok kali ya, nikah yang cocok kalau kata gue sih ya yang kalau gue laki nih ketemu mertua yang nggak terlalu nuntut kita nih, gue mau sekian nih, gue mau sekian nih, gitu kan, tau gue sih betul-betul begitu katanya tapi alhamdulillah nih gue ketemu mertua yang nggak neken gue banget, gitu kan, gue harus ada sekian ya nggak gitu gue coba ngobrol nih sama babe nih, babe gimana kita mau bawain berapen nih, ya dulu kan gue pegang usaha ya, sekarang mah abah nggak mau tau dah, duit lo yang pegang, lo yang atur sendiri dalam hati iya juga ya, gue minta kawin kebenaran usaha gue yang pegang, ini pr juga dalam hati gue nih ini gimana caranya, ya udah nih gue beraniin diri, yaudah, kan abang bisa nih hitung-hitungan nih, kalau dalam hati ini mah hitung-hitungan perimbun lah kalau nggak tau orang jawa mah, yaudah lo ntar nikah 3 bulan lagi deh, dalam hati gue nih nyampe apa kagak, gue bawain berapa gitu konsultasi lagi tuh, gue bawa sepuluh sampe dua puluh lagi ya babe babe, berapa bah kira-kira, ya sekian dah 30 lo bawain deh gitu Ya udah, gue mikir nih gimana, gue naikin omzet nya kan, tapi alhamdulillah lah nama nya rezeki. Akhirnya ketemu tuh segitu, tapi pernah nih gue nego nih sama mertua gue. nda kalau bisa sih, ini kan modalnye gede nih, gimana kalau misalnya nih duit pakai modal kita aja nih buat usaha, kan lumayan kan kalau usaha nih, modal tiga puluh. Bukan apa-apa ya gus, katanya gitu. Ini kan anak anda yang bontot nih, yang terakhiran lagi, apalagi keluarga anda kan keluarga besar. Ya mau nggak mau kan dia juga harus lah yang lain tahu, ya maunya gue sih ya udah kawa aja, kan lumayan tuh nggak usah pakai acara-acara ya. Tapi gimana ya, tetap aja kan gue harus hargain, secara kan itu kan anaknya dia kan, akhirnya dia ikutin lah tuh. Cuman gue juga kepala yang pusing nih, harus ngepress budget, itu sampai undangan, bikin undangan aja nih tulisannya, nyetaknya. Kebetulan dulu gue pernah tuh bikin apa. ngebantuin abang gue, dia kan dipercatakan kan, gue disuruh belajar nih, dia nggak bisa gaptek nih, alhamdulillah sekarang mah. Nggak bisa tahu program komputer gue tuh di sekolahin tuh sama dia. Tapi bentukinnya kagak, gue di lesin kagak, di ambil yang jago, temennya dia. Terus gue suruh diajarin, nih, lu, temen gue nih gue udah kasih sejuta nih. Gak harus bisa ya sama dia belajar, tuh. Gue coba ngedit-ngedit, ternyata tuh bikin tulisan segala macam itu memang ada rumus-rumusnya gue bisa, tuh kan. Nah, dari undangan itu gue gak lagi bikin undangan ke orang, biar gini nih, kalau misalnya lu satu undangan lima ribu, gue cuma bisa ngabisin cengguh, gue tahu tempat beli undangannya di mana, terus cara ngedit tulisannya gimana, udah tuh gue tuh lumayan tuh buat tekan-tekan budget, tuh kan. Udah gitu udah jadi kan, wah, kata gue lumayan nih, tiga puluh gak sampai yang embel-embelnya gak nguras-nguras kantong gue banget, gitu kan. Akhirnya udah tuh beres.